ହମର ଚୁଦେଶ ଅଚ୍ଛୀ ହୈ ଥାରେ ଜୋ ସହରୀ ଛେତର ଗର ମାନେ ଥାଯେ। ହେଟା ମାନେ କରୀବାନ ଏକ ଡିସ୍ମିଲ ଗର ବନୀ ଚୀ। ଅଲେ ହେଟା ଲଗଭାଗ ଲଗଭାଗ କମସେ କାମ ଅଗର ମେଂ ଚୌକ ରହା ଚୀ ଲେ, ତେ ଘରାର କୀମଟ କମସେ କାମ ଦୋ ସେ ଡଈଲ ଲାଗତୀ ଵା ବସ ଏକ ଡିସ୍ମିଲ ରହା। ଔର ଯଦୀ ଘରାର ଡିସ୍ମିଲ ରହା ଚୀ ଔର ଗ୍ରାମିନ ଛେତର ରହା ଚୀ, ତା ହୈ ଡାଈ ତିନ ଲାଗ ରହେ ହୈ ଘରାର ଆତ୍ମାଂ କୁମିଡୀ ଜୀଵା ବଡା ଚୀ, ଏକିନ ବସ ଗ୍ରାମିନ ଛେତର ରହେ ସୁସ୍ତା ଚୀ ଔର ସାରା ଛେତର ରହେ ମଂଗା ଚୀ ବସ।